Amiko manoka ny mahasamy hafa ny mampiavaka ny zebra ndraiky soavaly zao: voalohany, gny lokony tsy mitovy, gny hafa lokon'ny zebra, hafa koa gny lokon'ny soavaly; faharoe magnaraka an'izay koa ny tanjakindreo koa tsy mitovy <noise> gny soavaly matanjatanjaky laha ohary amin'ny zebra.